دلوقتي هنتكلم عن مكونات الكمبيوتر ، أول حاجة هو بيتكون من هارد وير و سوفت وير أو يعني، <hesitation> أول حاجة بيتكون فيها وحدة المعالجة المركزية تاني حاجة اللوحة الأم اللي هي المازر بورد تالت حاجة اللي هي ذاكرة الوصول العشوائي الرام رابع حاجة وحدة التخزين اللي هو الستورج يونت وخامس حاجة بطاقة الرسوميات اللي هي الجي بي يو سادس حاجة وحدة الإملاء بالطاقة باور سابلاي يونيت وبعدين تاني حاجة وحدة الإدخال والإخراج اللي هي ان بوت وأوت بوت ديفايسيس